Gny loko mainty i da midika ho raha raty avao zany raha la vo atao ho mainty la aaaa ny ny <hesitation> raha atsaiko ao voalohany da fisaonana regny olo misaona regny